ⴰⵉⵢo, ⵜⴻⴳⴰⵔⴻ, ⵀⴰⵔⴰⵜ ⵢⴰⵎoⵙⴰ ⴰⵍ ⴷⴰⵔoⵔⵉ, ⵉⵉ ⵉⵍⵎⵓⵊⵜⴰⵎⴰ. ⵉⴻⴷⵉⴷ, ⵙⴰⵙ ⵜⴻⴳⴰⵔⴻ, ⵉⴻⴷⵉⴽⵏⴻⵏⴻ, ⴰⴽⴰⵔ ⵏⴻⵙⴰⵏ, ⵉⴻⴷⵉⵎⵓⴼⵓⵏ ⴰⴽⴰⵔ ⵏⴻⵙⴰⵏ,. ⵓⵏⴼⵓⵏ ⴰⴷⵓⵏⴰⵜ ⵏⴻⵙⴰⵏ, ⴰⵙⴰⴳⴰⵔⴰⵏ ⴰⴷⵓⵏⴰⵜ. ⵉⴻⴷⵉⴷ, ⵙⴰⵙ ⵜⴻⴳⴰⵔⴻ, ⵉⴻⴷⵉⵎⵓⴼⵓⵏ ⴰⴷⵓⵏⵉⴰ.